Gatano na vuvaga. gatano na vinne. gatano na vitano. gatano na sita. gatano na saba. gatano na mnane. gatano na tisa. makomi sta. makomi sita na lyelala makomi sita na vivele, makomi sita na vuvaga, makomi sita na vinne, makomi sita na vitano, makomi sita na sita, makomi sita na saba, makomi sita na mnane, makomi sita na tisa, makomi saba, makomi saba na lyelala, makomi saba na vivele, makomi saba na vuvaga. makomi saba na vinne, makomi saba na vitano, makomi saba na sita, makomi saba na saba, makomi saba na mnane, makomi saba na tisa. makomi munane, makomi mnane na lyilala. makomi mnane na gavile, makomi mnane na gavaga, makomi mnane na vinne. makomi mnane na vitano. makomi mnane na sita. makomi mnane na saba. makomi mnane na mnane. makomi mnane na tisa, makomi tisa. Makomi munane na vinne, makomi mnane na vitano, makomi mnane na sita, makomi mnane <laughs> na saba, makomi mnane na mnane, makomi mnane na tisa. amakomi tisa. makomi tisa na lyelala, makomi tisa na vivele, makomi tisa na vivaga, makomi tisa na vinne, makomi tisa na vitano, makomi tisa na sita, makomi tisa na saba, makomi tisa na mnane, makomi tisa na tisa